أكثر حاجات يعني شعرت بها بالقوة، واجهت بها مخاوفي، اللي هي <hesitation> كنت <hesitation> عندي <hesitation> الرهبة والا خوف <hesitation> من نلقي عرض تقديمي <hesitation> والا نلقي محاضرة أمام عدد كبير من الناس، والحاجة هاذيكا يعني بقيت بشوي بشوي تتنحى منجراش نقول راهي اتنحت بالكامل اللي هي لي، أما الحاجة هاذيكا بديت نواجه بيها -مخ- مخاوفي، ونكون فيها أقوى.